أفضل الكتاب قرأته جبل، هي مو كتاب هوسلسلة أجزاء اسمه، سلسلة مملكة البلاغة، للدكتورة حنان لاشين، عبارة عن ست أجزاء ولسه مستمرة، يعني جاعد ينزل منها لسا، بتتكلم عن مغامرة من النوع الفانتازي مع الطابع ديني، ومشو قة صراحة، يعني كل جزء من ال بتخلصه بتتحمس إنه متى ينزل جزء جديد، فأنصح فيها يعني.